אן עראפלאן איז געמאכט ס'האט צוויי פליגלען פון ביידע זייטן וואס ס'האלט עס אז ס'זאל זיך קענען האלטן גראד, און ס'האט רעדלעך ס'קומט ארויס ס'הייבט אן מיטן פארן און נאכדעם הייבט זיך עס אויף און דעמאלטס גייען די רעדלעך צוריק אריין און ס'פליעט ארויף גראד ארויף.